पक्षी सब अपना में कई तरीका से बात करे छे। ओकर बहुत ही तरीका छे बात करे छे जेकारा। में चहचहा के गाय के अपन पंख फैला के हरकत। कर के जेकरा में हिले छे यही सब करे छे अक्सर। भोरिया में पक्षी चहचहाई छे गाई छे सब के सब। के सुप्रभात करे के तरीका होई छे चहचहाई। के बताई छे के हमर इलाका छे।